E hoʻopaʻa haʻawina ana wau i nā ʻano pāʻani mū kākela like ʻole. A e nānā ana wau i nā mea pāʻani ma Youtube no ʻelima makahiki. I koʻu manaʻo makemake wau e komo i ka hale paʻahao a pāʻani me nā kanaka i laila no ka mea lohe wau maikaʻi loa lākou.